Lu tempu nta la Curea di lu Sud havi quattru stagiuni assai diversi tra di iddi. La primavera è curta ma piacevuli. La stati è cauda e umida cu la stagiuni di li pioggi a giugnu e a lugliu. L’autunnu è friscu e siccu. Lu nvernu po’ essiri friddu assai, in particulari nta lu Nord.